Punna nakke <hesitation> nganre elek a ia harus, ka punna tala nganre elek a ia anrek jari jama jamang <hesitation> pasti, a loyo a jari injo punna ellek, pasti harus ka-harus a nganre kanre rolo kaa punna talia kanre, andai ansu anda-anda i limbang, jari punna mainga <hesitation> nganre a, <hesitation> injo nganrea harus i rolo ri haju kanrea, biasa ku sangngaraji injo kanrea, jari punna maing a <hesitation> nganre kanre, <hesitation> biasa, ngopi a rolo, ngopi a, <hesitation> biasa minahang todomi tolena <hesitation> pasi anu i do, <hesitation> jari punna lohoro i pasti a pakre ki issek, jari punna lohoro intu pasti lampa issek boja kanre, <hesitation> jari iayapa punna lohoro to, <hesitation> nanre a maing a nganre, pasti a tinro ki rolo, <hesitation> tinro pakunjo <hesitation> ambaung ki, harus ki isse ambaung, ka <hesitation> riek <hesitation> riek capi ladi pakanre, harus i dipainung pole ka tangngana alloa, tirerei, jari maing pakunjo, <hesitation> apasse arenna, a punna bangngi, punna bangngi minro battu koko, pasti <hesitation> pakre issek tawwa, a bangngi. Punna bangngi-bangngi na injo <hesitation> angnganre ki issek ka <hesitation> pakre tawwa, jari punna bngngi injo pasti <hesitation> angnganreki, <hesitation> punna nganre ki injo pasti maing mangaribi, punna talia maing mangaribi, maing isya, maing isya, <hesitation> angnganre mki ka tala <hesitation> kodi risakring punna <hesitation> tala nganreki punna bangngi-bangngi i, ka pakre ki pakre tau a, appakunjo punna nganui punna <hesitation> prosesna nganrea.